yi boyi chicharing wundu wundu yoko yituwo, tu yi chandir sii chichare, wo yi chichar kwa- kwa do ninigyi domin yi chanisi kapu <noise> sidi tarangyi buri woyi siyangi ti germeni a miringi don kano benga chanungu kaya cika cicar di dimbr ne, cicar di ya dimir yaku canou. so chinchar kwakwa di wiyo yi more ne abongo chanugu yir twi siyangyi wo yi chika miringu lei kuma <noise> yo miringulei cikanmbu ningu sii kwang kwang wang ciyasa yi moron asalin cicarin uo yi kiyanga po pokorung to yi ben gai bbai moroni yi chani si di miring lei, kuma goro yito, cika nyang pun mwasi yi moron cicar kwakwai, yi chandir yitono. bayan yi chanda yi chanda yi chanda kayi kuri in yana yi paddisei, kai kwei cika dwi nigan bune yi de wei chichar di lillin yi chana din baduyir nyanpunu yir dak, kadda ku kowa ka bawai kwewei powi kundi, don yoko yito chicharinto, <noise> cika dina jor ma, nyingiyou yo wurai dikingi don bo jor kigiyei ninga bu, don ka amin gulai. Ti king ti dama in kinga gai gulato, cicaringti a gula dwi mwa wundu wundu, doyyi di ma nyingoi linlin doyi di ma nyingoi cincin a miringi cicaring twi so kayi yandi dama, kowa aroyi toyo dangani, wo yi ma nyingoi a kasaugu ba nyinga cicar di cincin, wo yi ma nyingoi a kasagu cicar di <hesitation> linlin so goro kano nyingai, kaba yi cicar dwi, bama kiwe ma bame yitono, dole ma swardoi, ka swardi ba kusuwa, ka kusuri kafin ma toso wurai yitono, <noise> amma cika di kwakwa do diking do ma yi teno teno you, kai teno kai bengai bai tosiri wurai tono tibak.